إذا كان عندك الحوض مبوشي و لا مرحاض مبوشي <hesitation> يلزم تشري منتج تحطو في مرحاض و تبع هاذوك تعليمات لمكتوبين فوق هذاك المنتج، حاجه ساهله ملازمش تنخلع <hesitation> حاجه تشريها يعني عند كنكايري <hesitation> حاجه صح ساهله مشي واعره، و لا تقدر تجو تشد هذاك ديبوشار هذاك ليديبوشي يدويا، لكن من الأفضل يلزم تشري حاجه باش تفتح الحاله.